<hesitation> vola lanin'ôlo amin'ny hofantragno à Madagascar atô ai, arakarakan' le tragno io, raha ohatra hoe tragno tsara be complet raha agnatiny, misy jiro sady misy rano de WC sy douche leha tsara be regny de mahazaka ampy iray tapitrisa agny, fa raha ohatra hoe tragno ratsiratsy na tsy complet raha agnatiny na koa hoe tragno tsotratsotra de valo aligna akeo isam-bolagna.